साइकिल ने ना कई छे, घंटी ने तो ऐसा काम करत। कि तुम औ का दबाओ हटकाओ तो बजाई लगने जावट। तो सामने कोई गाड़ी वाडी आयी छे तो ओ को समझ पड़ी। जायी कि साइकिल वालो आयो। साइकिल का काम करच की बहुत प्रकार की साइकिल ना की घंटी भी आवच।